أفضل أملك الجدرة على التحكم بالطقس لانه بهالجوة أجدر أساعد الناس، مثل أيجاف الأعاصير أو جلب المطر للأماكن الجافة، التحكم بالطجس يفيد العالم كله مو بس نفسه، الجوة البدنية الخارقة حلوة بس تأثيرها محدود مقارنة بجدرة تغيير حياة الملايين تحسين تحسين البيئة.